Misy ifandraisany ny fiteny ndraiky eritreritra, satria misy fotoanany igny raha agnatin'ny eritreritritegna ny aboakan'ny vava, fa nefany ndraiky arakaraka ny ologno ndraiky fa ny tokony lanjalanjainy koa fa tsy voatery raha jiaby agnatin'ny eritreritra ny ande aboakan'ny vava fa misy raha agnatin'ny eritreritra tsy tokony aboakan'ny vava fa mety mandratra ologno hafa.